Ngë më përqen ne u museu e nemanku u zoo, na kit skartarja forsi të thëshja u museu però… përçë u zoo jam propria contra, ngë jam dakordhu me i zoo, përçë animejt i sfrutarjën e gjithë, inveci u museu vabbè, dipendi si jan burë, però i musei çë kam parë u kan klënë sempri <hesitation> stagnanti, cioè esperienze një skaj nujuse.